مثلا الرقمين <hesitation> خمسة، خمسة خمسة، خمسة، ثلاثة، ثلاثة،. سبعة، ثمانية، تسعة، خمسة خمسة خمسة، واحد، اثنين- واحد، اثنين، تسعة، سبعة.